Biby ten̈a mampavozo voay fôton̈y mihin̈a bakà voay, avy iô maventy. Bakà eo izy tsy hita amy ny tan̈ety io koa mampavozo. Avy iô raha mampavozo zah koa bibilava misy leran̈y koa ten̈a mampavozo zah sady mampangaroaro zah karà teo lay izy misy leran̈y lay izy mampavozo azon̈y izy koleran̈any ndraiky fihetsikin̈any.